भ्याकुम क्लिनर एक ठो मेसिन रहता । जउन हम्रे धुर होइल या आउर फोहर कचरा होइल सफा कर्ना काम करती । भ्याकुम क्लिनरमे हवा तन्ना प्रबिधी प्रयोग करके बनाइल रहता । यी भित्तर एक ठो मोटोर रहता आउ एक ठो पंखा रहता । जब हम्रे मोटर ओन करति त मोटोर घुम्ता आउ सँघसँघे यहका पंखा फे घुम्ता । जब पंखा घुम्ता ते पंखा हवा ओहके तन्ता आउ अस्तहिं हम्रे एक ट्युब लगाके उ हवा सुरकैती । सँघसँघे ओहका सँघे धुर होइल या आउ फोहरके कचरा हुइने जाके डिब्बा भित्तर पेलजितियाँ । जब उ भित्तर जिता तउ भित्तर एक ठो फिल्टर लागल रहता । उ फिल्तरके काम कहलके हवा ओहके तानके चाहिं अलग करके बाहिर फेंक देहता आउर जउन फोहर रहतियाँ धुर रहतियाँ ओहके चाहि एक ठाउँमे जमा करके धर देहता आउ जब उ डिब्बा भरता तउ हम्रे उ खराब फोहर होइल, धुर होइल फेंक देहती आउर हम्रे अपन घर साफ करती ।